Re re jwa'n na' nzo nar kolora' nar jwa'n nayei, jwa'n azula', jwa'n nane', jwa'n gus, jwa'n <hesitation> chole jwa'n ndrax jwa'n <hesitation> nara' nzo jwa'n lass, nzo jwa'n, jwan nar mod nak zay nzo chee ngax men yekna' na nryo nchele tinta' nryo jwa'na, jwa'n thal kemen let, kemenza, nar klaza nar mod nak zay, nar tint nzo lenei' nar kolora' gabmen jwa'na jwa'ja ncho lon lud mtedna'.